जर्मनिक इतिहास यूरोप के सबसे जटिल और प्रभावशाली इतिहासान में से एक है महत्वपूर्ण तथ्य। जो है कि अठारह सौ इकहत्तर में जर्मनी एकत्रित होकर एक राष्ट्र बानो जिससे जर्मन साम्राज्य काहो गाओ हटो। इसे पहिले जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यन और राज्यतंत्रन में बंटो भाव हटो। जैसे पर्शिया और सेक्शन ए जा। एक ही कारण को श्रेय आयरन चांसलर ऑटो वन विस्मार्क कहो जात है। जिसे कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इसे संभव बानो हटो जर्मनी को। एकी करण इसे यूरोप को प्रमुख शक्तिशाली बनावे की दिशा में पहला कदम हटो। हालांकि बीसवीं सदी में जर्मनी दो विश्वयुद्धन को केंद्र बानो। प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध दो विश्वयुद्ध में जर्मनी की भूमिका ने केवल यूरोप को बल्कि पूरे विश्व पे प्रभाव डालो हटो। दो विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी विभाजित हो गाओ पश्चिम जर्मनी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। जो विभाजन उन्नीस सौ नब्बे में बर्लिन दीवार गिरवे तक और जर्मनी के पुनः एकीकरण तक बानो रहो। जर्मनी एक आर्थिक और सांस्कृतिक महासक्ति है और यूरोपीय संघ में प्रमुख भूमिका निभात है।